сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар ы
қыз келіншектерге арналған қарлығаш деп аталатын подкаст
салем достар қарлығаш экоподкастына хош келдіңіздер
біздің кезекті эпизодымыз қыз келіншектерге арналған
бүгінгі біздің қонақта назерке құлжабай сана орталығының негізін қалаушы ал бастысы ол экобелсенді екі баланың анасы
назеркенің бүгін экобелсенділік экоөміріндегі тәжірибесінен білетін боламыз
назерке қош келдіңіз
ы рахмет ы мейілінше бүгінгі подкаст сіздерге пайдалы болады деген үміттемін
а назерке айтыңызшы сіз қалай осы экосауат туралы осы экобелсенділікке қалай келдіңіз не түрткі болды
і негізінен менің ойымша ы адам ы ол экология деген мамандық болмау керек те негізіннен
өйткені әрбір адам ол ы туа біте салысымен бұл дүниеге келгеннен кейін өмірге қоршаған ортаға жалпы пайдалы болуды ойлауы керек те
бұл біздің нағыз өмірдің мағынасы сонда деп ойлаймын да және менің ойымша мен оған бір таңдап келген де жоқпын бір мысалы бұған дейін
ы әртүрлі дүние мысалы жаман қоқысты тастай беріп бір күні басыма жаңағындай кітап құлап болды мен эколог болып кеттім деген сияқты емес
менің ойымша ол кіші кезімнен бастап менің бұл туа біткен бір қабілетім деп те ойлаймын
өйткені ы қатты есімде бар
мен ы екінші сыныпта ма оқыған кезде ы мектепте жаңағы бір кісінің туған күні балалардың туған күні болып жаңағындай бір конфет пе таратқан
кейін ы мен оны үйге қайтар жолда жедім де жаңағы сыртқы қабығын жерге тастай салған болатынмын
ы бірінші рет сол қоқысты жерге тастағаным деп ойлаймын
кейін сол түні мен ұйықтай алмай шықтым да
өйткені ы бала деген қызық қой мхм кішкентай кезінде сұрақтар өте көп болады да
и менің ойымда болатын мынау қоқыс қайда барады ол не болады ол жалпы қайда барады
соншама адам көп иә бізде мысалы жеті миллиард деп айтып жатыр ғой
сол адамның барлығы қоқыс тастайды оның барлығы қайда тұрады деген сияқты бір ойлар кіші кезден бастап мазалайтын
ы сондықтан келесі күні мен ы мектепке барар жолда сол тастаған қағазымды тағы бір жарты сағат бір сағат іздеп оны тауып
қоқысқа кәдімгі шын қоқысқа тастағаннан кейін жалпы мен ойлаймын бұл менің кіші кезімнен бастап ыыы бір эколог болып туған сияқтымын деп ойлаймын
сондықтан мен бұған бүйтіп ы іздеп таңданып өйтіп келген жоқпын мхм кіші кезімнен бастап жалпы қоршаған орта туралы көп ойлаймын мхм
қазіргі таңда экобелсенділік мысалға сенбіліктер болып жатады сіз оны қайдан білесіз
арна орта бір орталықтарыңыз бар ма бар ма
ы жақсы сұрақ
мен негізінен ы иә шынымен де ы өте белсенді болуға тырысамын
дегенмен ы көп ы жұмыстың бабына байланысты және бабына байланысты кейбіреулеріне қатыса алмасам мен негізінен инициатива танытып өзім бастағанды жақсы көремін іс шараларды
мысалы біз ы жаңағы кластастармен болсын бір орта адамдарды тапсам біз тауға шығып жаңағындай қоқыстарды жинай береміз мхм
жолдасым мысалы басында қанша қарсыласса да кейін ол түсініп мысалы қазір жанұям да соған мысалы келді иә
ал ы өзімнің ең басты қатты ммм мақтанатыным бұл менің батарейка жинауым шығар
себебі ы мен өзім экологиялық организацияда өте көп жұмыс жасаған болатынмын мхм
біз ммм ол ұйымда жалпы қазір алты жеті жылдың ішінде үш жүз елу мың ағаш отырғызды да мысалы
ы және біз оның сыртында і тек қана ағаш отырғызуды үгіт насихат жасап қана қоймай жалпы экологиялық өмір туралы ы жаңағы қоқыс мәселесін қатты көтереді
соның ең үлкені бұл мен айтпаймын қазір м адамдар қазіргі өзінің өмір салтымен ы күнделікті жаңағы і бір адамнан қаншама килограмм қоқыс шығады иә күн сайын
алматыда мысалы ай сайын сексен мың жүз жиырма мың тонна мусор шығады иә мысалы
ы адамдарға бірден үйреніп кетіп жаңағы дейді ғой қоқыссыз өмір сүру салты оған бірден көше алмайды ешкім
қанша сіз экология туралы әңгіме айтыңыз бірақ адамдар ешқашан бір күні тұрып ыыы жаңағы қоқыссыз өмірге келе салмайды да
оны біртіндеп қадам қадаммен жасау керек
және менің ойымша м ең алғашқы қадам бұл батарейкадан басталу керек
себебі барлық қоқыстың ішіндегі ең зияны осы батарейка
м өзім де ыыы кезінде посттарды өте көп ы осы насихаттайтынмын
кәдімгі пальчиковая батарейка дейді ғой бір талы ол төрт жүз литр суды немесе жиырма квадрат метрді мысалы уландырады мхм бір пальчиковая
а сіз ойлаңыз сіз қаншама батарейканы қоқысқа лақтырып жатырсыз да оны негізінен ы арнайы жерге өткізу керек
бірақ өкінішке орай біздің қазақстанда ондай орталықтар өте аз жоқтың қасы десек те болады
және өзіңіз де байқап батарейканы бүйтіп сыртын қарасаңыздар сыртында қоқысқа тастауға болмайды деген кәдімгідей белгісі бар оның
м бірақ мен арнайы батарейканы бөлек жинайтын мысалы жанұяларды мүлдем кездестірмеймін де м мхм
ы бірақ мен өзім ы мейілінше қайта зарядталатын батарейка алғанды м қолдаймын біз ы өзіміз сондаймен қолданамыз
дегенмен істен шаққан батарейлерді мен құр жинай беремін мхм өзімде бір үлкен бөтелке бар сол жақта ы жинай беремін
және басында адамдар қызығып не үшін жинайсың кейін осыны айтып беремін жаңағы блоктарым посттарда жазамын
кейін ең қызығы маған ы өзімнің оқырмандарым болсын жаңағы таныс туыс ы достарым болсын өздері істен шыққан батарейлерді маған келіп тапсыратын болды
менің ойымша бұл ы жалпы экологиялық таза ы өмір сүргенге ең үлкен бір қадам осыдан басталады деп ойлаймын
м қазір пластикті сортта қағазды сортта оның барлығына келуге болады бірақ сен қазір құр қарапайым біткен батарейканы бөлек жинай бастасаң
ол ы сіздің қазір дәл қазір не істей аласыз сол ең үлкен қадам сол болады да
және қазіргінің өзінде қателеспесем жаңағы он тоғыз литрлік бутылка бар ғой су ішетін қазір сол толығымен толды десе болады да мысалы
соншама батарейканың жиналуына мен себепкер болғаным менің сол ең үлкен жетістігім шығар бұл өмірге
ыыы қоршаған ортаға деген өзімнің бір кішігірім үлесім
одан басқа енді әрине ы сенбілікке және басқа да іс шараларға қатысуға тырысамын м
тұрмыстағы экологияға көзқарасыңыз қандай тұрмыста қандай лайфхактармен бөлісесіз бізбен бөліссеңіз
тұрмыста деген үй тіршілігі үй шаруашылығы иә мхм
ы біріншіден мен і негізінен экология жаңағы қоқыссыз өмір сүру салты мен минимализм үшеуі қатар жүреді де
ы мен өзім анадай бір і адамдар кейде ойлайды бір жағдайы жоқ немесе басқасын басқасын минималистердің і көзқарасына мүлдем дұрыс емес көзқарас та бізде қалыптасқан
бірақ өзім енді қоқыссыз өмір салтын ы ұстанғаннан кейін ы сен минималист боласың да параллельно жүргендіктен
және ең қарапайым мысалы экологиялық шаруашылықта біз артық затты сатып алмаймыз
осының өзі үлкен бір қадам
мысалы ы көп ы бояудың өзін і альтернативасы немесе бір біріне комбинировать етіп ііі бір ақ затпен қолдануға болады да оның санын көбейтпей иә мысалы
ы біріншіден жаңағы бізде онсыз да көп зат жоқ дейінші содан бастайық
мысалы үй жинағанның өзінде жаңағындай ой терезеге арналған бір средствосы анаған арналған жаңағы майлы зат анау
менде негізінен химия жоқ десем де болады менің ең басты химиям ол тек қана нан сода мен уксус болды
осы екі затыңыз болса ол ы туалетті де жаңағы раковина хоть кухня хоть ы жаңағы ыдыс аяқ болсын ы кез келген ы үй шаруасында оны қолдана беруге болады
және мен өзімнің жаңағы универсальное средство дейді ғой мхм сондай средство секілді дайындап қоямын
ал тұрмыста балаларыңызды қалай үйретесіз балаларыңыз нешеде мысалы оларды қалай үйретесіз мысалы целлофанды қоқыс тастамауды мектепке баратын балалар бар қалай үйретесіз
ыыы мен і екі ұлым бар екеуі де кіші жаста негізінен үлкені бесте кішісі үште
меніңше оларда ондай бір ы ешқандай мәселесі жоқ өйткені бізде қайталап айтсам артық заттарымыз да жоқ та мысалы
ал дегенмен ы қазірдің өзінде олар ы біздің артық ы зат болмай бірақ ыыы үш төрт айда жиналып қалған қағаздарды мына жерге апарып өткізетінімізді көреді иә
яғни мен олар мысалы қоқыссыз өмір сүру ол менің таңдауым да
и мен өзімнің таңдауымды ы барып жолдасыма жабыстырып тастап немесе балаларыма жабыстырып тастағым келмейді де олардың өздерінің таңдауы бар
ы бірақ мен ы өзімнің үлгімде оларға басқа бір альтернативті өмір сүру нұсқасын құр көрсете аламын да
сондықтан қазір енді балалар мүмкін кіші болғаннан кейін олар ы тамақты ортақ ішеді киімді де біз аламыз бәрін енді бізге байланысты болғандықтан
менің ойымша оларда қазір бір экологиялық қоршаған ортаға ы зардап шегетін заттары да жоқ та мысалы
өйткені ы қандай да қоқыс болса да ол жанұялық ортақ қоқыс болады да мен оны апарып өткіземін
иә енді сәл есейгенде мүмкін жаңағы ы мектепке барғанда басқа балалармен жаңағы әртүрлі заттар алған кезде мүмкін і ондай мәселе туындайтын шығар
бірақ менің ойымша олар кіші кезінен бастап ы көзімен өз көзімен көрген кезде жаңағындай не үшін ана батарейканы әйтеуір жинасақ қуанып жүреді деген секілді
ы бірақ мен сіздерге айтайын ы жаңағы біз тауға шығып тұрамыз иә жанұямызбен
мен қоқысты жинағанымды олар көреді де ыыы
енді кіші кезінде ы біз мысалы ондай тілі шықпаған кезде олар құр көріп сұрақтар қоймаса қазір енді енді сұрақтар қоя бастады да
ы менің кішкентай балам жерден бір батарейка көріп қалса келіп маған береді де мысалы мхм
ол түсінбейді не үшін беріп жатқанын қалай беріп жатқанын бірақ ол көреді де менің батарейка жинап жүргенімді
және жерден бір жақтан көріп қалса далада ойнап жүргенде а ана мен батарейка таптым деп маған әкеліп өткізеді
мен ойлаймын ы м бұл үлгі бола арқылы олар автоматты түрде өздері ақ соған келеді де
ы және ы оларды арнайы үйретіп немесе сен былай істе былай істе деудің қажеті жоқ
мен енді сондай ұстанымдамын ұстанамын
ммм экосауат жалпы сіздің түсінігіңізде ол жалпы қоршаған орта дедіңіз иә мхм
ал мысалы қазіргі таңда ы сән әлемі болсын қалай экосәнді болуға болады мысалы норковая шуба тондар оған көзқарасыңыз қандай
ммм ы осы тұрғыдан біз негізінен ы жаңа айттым ғой экологиялық ммм өзі ұйымда жұмыс жасадым
ол жақта он жылдан астам жұмыс жасаған шығармын гүлстан деп аталады мхм
ютубтан да көрсеңіздер болады ол жақта тек қана ы ағаш егу ғана емес қайталап айтайын экологияны да біз қатты насихаттайтынбыз
ы біз негізінен ыыы жаңағы норковый шуба деген заттарға енді білмеймін мүмкін мен көпбалалы жанұяда туып кілең ұлдардың арасында өскеннен кейін бе
мен ондай бір ы сәндікке сонау кіші кезімнен бастап аса қызығушылығым жоқ та
ы өзіңіз қазір байқап отырғандай мен мысалы бояу да боянбаймын
ондай бір сәндікке қатысты бір косметиканы да осы жиырма жетіге ы толғанға дейін мысалы боянбаған адаммын иә мен
қазір і тушь не екенін енді біле түсінген адаммын да
сондықтан ы жалпы ы мен бұл көзқарас жаңағы қоршаған орта жаңағы қоқыс деп айтып жатырмыз ғой экология дейсіз бе
і сәнді индустрияның өзінде қоқыссыз дүниелер жаңағы натуральная косметика одан басқа маған қазір қатты ұнап жатқаны барлығы табиғи шынайы болғанға ұмтылып жатыр ғой мхм
алайда ммм адамдар соған келеді бір күні барлығы жаппай оған келеді өйткені бізде басқа ы таңдау болмай қалады
не біз ы жер шарды сақтап қалуымыз керек ұрпағымызға не ы осы қарқынмен ары қарай да мусор қоқыс шығара беретін болсақ
ол бір күні енді ы бұл жер шарынан жойылатын да шығармыз иә
сондықтан ы жалпы қыздарға енді норковая шуба мен сіздерге айтайын ммм онсыз да оның аналогтарын табуға болады
искусственная кожа искусственный мех қазір дүниеде не бір нә нәрсе жоқ қой
сондықтан ы білмеймін менің ы көз алдыма елестетсем егер мен үстіме өлі жануарлардың терісін кигенімді мен одан жиіркенемін де мысалы
сондықтан ы қыздарға менің ойымша сәнді осы индустрияда жалпы бір маусымға әдемі болудан гөрі
ы жалпы болашақтағы ұрпағымыз және сол ы жануарлардың ы мысалы азаюы иә қызыл кітапқа енуі деген секілді мәселелермен кішкене оны қозғап жаңағындай
пропагандасын жасап жаңағындай көшеге шығудың қажеті жоқ бірақ әр адам өзінен бастайтын болса мхм онда біз ы көптеген өзгерістерге келеміз де қол жеткіземіз
сондықтан ы мен енді қайталап айтайын ұлдардың арасында өскеннен кейін ондай қызығушылық болмағаннан кейін бе
менде ешқашан бір өзімді жертва ретінде ешқашан болмаған екен
мен қайталап айтайын ондай заттарға қызыққан жоқпын
бірақ егер мысалы қазір ы қыз келіншектер ы осы жолға түскісі келіп қызығушылық танытып жатса
ы менің ойымша ы жаңағындай ы басқа адамдардың ойын басқа адамдар мен туралы не айтады деген секілді ы комплексті жеңе алады да
және керісінше ы бұл ой менде норковая шуба жоқ барлық адамда бар менде жоқ дегеннен гөрі ы
жоқ мен бұл ы жер шарына қоршаған ортаға өзімнің де үлесімді қосып жатырмын деп керісінше сондай жобаларды алмағанның кесірінен өзін одан да жақсырақ сезінуге болады да
және мен бұл ең дұрыс және ы сәнді индустриясында бір қатты жертва санайтындай бір подвиг емес
сондықтан ы альтернативасын аналогын жылы жүрудің басқа да миллиондаған түрлері бар
қазір одан басқа шубаларға қарағанда неше түрлі курткаға мхм сән көбірек жүріп жатыр ғой
оған ы тек қана біз қазақстан қыз келіншектері ғана емес ол мировой тренд иә яғни қазір қай ы танымал трендті алып қарасаңыздар да олардың көбісі экологияға көшіп жатыр
мысалы эйчендемнің өзі қазір олар пластик пакет беруден бас тартты мүлдем бүкіл ы өзінің нелері бойынша бас тартты да
оларда норковая шуба деген сияқты понятиялар жоқ и ы бұл тенденция ары қарай жалғасын табады
сондықтан керісінше мен ойлаймын ы осы бір бес он жылдан норковая шуба киген қыздар олар біртүрлі көзқарас
жындысың ба не үшін киіп жүрсің деген секілді көзқарасқа келе жатырмыз да
и ол керісінше жақсы тенденция м
ы үйде м қоқысты қалай сұрыптайсыздар
ы қиындық туғызбай ма араласып кетуі мүмкін бе мысалы бір неге қорапқа пластикті қағазды оған қалай әдеттендіңіздер
мхм ы негізінен енді өкінішке орай мүлдем қоқыссызға біз әлі жеткен жоқпыз ы өкінішке орай
өйткені і біз енді ы қазір бәрі қалаға көшіп кетіп ы жер үй болса бір шетінен мынау тез шіритін тамақ қалдықтарын итке береді жаңағы жерге көміп тастасаң да әйтеуір бір амалын табуға болады да
өкінішке орай көпқабатты үйде тұрған кезде ондай көп мүмкіндік бола бермейді
сондықтан бізде қалай да ы жаңағындай кейбір тамақ ы отходтары немесе жаңағындай балалардың ы пластик қабылдамайтын бір ойыншықтың түрлерін қалай да қоқысқа тастауға тура келеді
дегенмен ы қазір ы өзі құдайға шүкір алматы қаласының өзінде де макулатура тапсыруды мейілінше оңай жасап жатыр ғой барлығы осыған бір қадам өзінің үлесін жасап
оған қазақстан қазір алматы бойынша он үш пе он төрт пункті бар
ыыы және ондай алыс та емес яғни ы біз біріншіден көп зат алмаймыз дедік иә
яғни бүкіл он шақты химияның түрінен бізде құр сода мен уксус тұрады иә мысалы
ыыы соданың сырты ол қағаз болғандықтан мен қағаздарды құр ыыы кәдімгідей үлкен қорабым тұрады да соның ішіне і сол компания қабылдайтын бүкіл затты соның ішіне сала беремін
егер жуып кептіріп салу керек болса оны ы бір ы пластик ы тамақтың сыртынан затты майынан жуып жібересің
немесе і пластик бөтелкедегі ішін шайқап жіберіп қысып көп орын алмау үшін сөйтіп аламыз да оны ішіне жинай береміз
өзі ол қорап бір үш төрт айда ма бір рет толады
мен айтпаймын сіздерге қазір қағаз жинай бастасаңыздар күнде барып әрбір жапырақ қағазды өткізіп тұру керек жоқ олай емес
біз ол қорапқа құр қағаз пластик и полиэтилен пакет егер қолданатын болсақ кейде ы бір дүкендерден беріп жатса солардың барлығын әдемілеп бір қорапқа жинай беру керек мхм
кейін ы сол үш ай төрт айда жолдасымды сұрап ы барлығын багажникке береді сөйтіп апарып отырамын мхм
ы стекло әзірге ы көп жағдайда мен көп енді өзі келмейді де бізге негізінен
бірақ ы кейде осы басқа адамдар іздеймін де енді осы ортада осындай әртүрлі көрмелерде жүргенде кейбір адамдар мысалы стеклодан неше түрлі заттар жасайды
немесе басқа да бір ы біз қолданбайтын заттарды қолөнер арқылы жасап тастайтын адамдар бар да
ы мен сондай адамдарға апарып өткіземін
мысалы міне менде жиналып қалды мінеки ала қойыңыз деген сияқты
ал батарейка ол менде өзімде қазір жиналып тұр
ол енді мен бір жылда ондай бір миллион бір қорап жиналатындай батарейка жасамайсың ғой
ол айына бір екі пальчик шығуы мүмкін иә
дегенмен ы басқа адамдар әкеледі ондай көп емес бірақ оған арналған бөлек қорап тұр
оны әзірге ы қайда өткізетінін әлі нақты білмеймін ы бірақ ол тұр мхм ешқандай нетпейді
бізде қазір тек қана проблема ол тез шіритін затты ы тастау
ммм яғни жер үй болмағанда ммм бірақ оның өзінде де егер мысалы жақын туысқаныңыз немесе бір алматының өзінде жер үйі бар ы танысыңыз досыңыз болса
рұхсатымен келіссе соның ауласына барып компост жасауға болады жерге көміп жаңағыдай ол заттардың бәрі шіріп кетуіне
ы дегенмен менің тағы да ұнайтыным мен қазір жұмыс жасап жатқан мынау мекемеде бұл кісілер де экологияны қатты ұстайды мхм
өйткені жаңағы үш жүз елу мың ағаштан басқа олар ы өте көп дүние жасады да
және өздерінің ы мынау қызметкерлерінің арасынан олар бүкіл қоқысты і өңдеуге өткізеді
ы кейде мүмкіндік болып жатса олар мысалы стеклоны өткізетін кезде мен де оларға келіп ы өзімнің қоқысымды өткізіп жіберем
көптен көп рахмет енді алдағы уақытта батарейкаларыңызды өткізетін жерді табыңыз
біздің подкастымыз аяқталды сізге көптен көп рахмет
тыңдармандарға пайдалы болады деген ойдамыз
экологиялық сауатты болайық
экоөмірмен өмір сүрейік
айналамызды таза ұстайық
келесі эпизодта көріскенше